नैतिक निर्णय ले सकत ही काहे की ओहर। अगर सार्वभौमिक तरीका से ठीक है। जेकर में सब मन के भलाई है। तो ओके हमन सही कह सकत ही। हमन सब एके समाज के ही। और सबकर साथ सबकर विकास होएल।